ताकत बड़ावने की भोचारो खाणो रहें। तो कही छे, लोगबाग कही छी की ताकत बड़ावनो का वात कही छे दूध, भद्याम ने ऐसो खाणो हज। के प्रोटीन पाउडर रहें, जिम जानो हज। नहीं ये सब खाणो हज। यह सब फोकट काम की बात नी करच। की जो ताक़त हज वा खाने से जावट। तो भैया घनी प्रकार की खाने की वस्तु अवच । जैसे की क्रिएटिन आवत, प्रोटीन पाउडर आवत। ऐसे घने प्रकार की वस्तु छे जिन्हें तुम पियो। तो तुम्हारे अंदर शक्ति आ जावेगा, स्फूर्ति आ जावेगा। तुम कई छे घना ताकतवर होई जावेगो। ऐसी भैया बहुत प्रकार की वस्तु छे।